والله اني بالنسبة الي افضل انه عرف كل اللغات يعني حتى اكدر اتواصل مع البشر كافة لغاتهم كافة يعني من اي دولة مو مثل الحيوانات اني مو كثير يعني احب الحيوانات ولا احب احجي وياهم احنا ويه البشر هله هله النوب ويه الحيوانات